Hambapasta panõtki hambahar'a pääle ja tuu sis tapp naaq, suuh kõik taa mustusõ ehk sis naaq bakteriq ärq, miä sääl ummaq üleliigsõq, miä muido hambilõ liiga tegeväq.